די בעסטע ארבעט וואס איך קען זיך פארשטעלן איז, צו ארבעטן אין א פלאץ ווי מ'מאכט <hesitation> מאוויס כ'וואלט זייער שטארק ליב געהאט צו העלפן, צו אנגרייטן, און <hesitation> צו שרייבן, צו טוהן זאכן וואס מ'דארף, וואס מ'נוצט א באנטש טאלאנט.